Kà raha zah zao koà asegny misafidy ôhatra ino tiàtiànà, tsy hôma-mandraigny se tsy hômagn’atoandro se tsy hômagna, <hesitation> amin’ny aly. karaha le fa maazatra zah zaigny, tsy hômagna mandraigny satrià oe zah mandraigny ôhatra ande-ande hiasa regny, to de <hesitation> miomagna, miseky mandraigny de magnatô lamba, magnamboàtraha, mande miasa. De zah sôfigny miasa i zaigny tsy azoko lô amzay te hinana nà i sorogno ake de malaky tônga <hesitation> midi, lera fihinagnana antoandro. De zaigny matônga zah misafidy i alô zah tsy hômagna mandraigny toy zay tsy hômagna atoandro ndraiky amin’ny aligny e.